May yë nëjotyë jya i'ityë este tamët's yë ji'ibyë yë xujtyë i'ijpë, yë a'ax nyënëmbyë e'exë, yë kaxpakxë, yë chak, yë kë'ix, yë este, mayë yë a'ax ji'ib i'ityë este në jotyë kabë dun këxë nya yak jadampë o kap jedun këxyë nya yaj nëwëy wambë tam's yë xë'ëx, yë pupë ji'ib a'ax dun i'ijpë nëjo'otë.